الصراحة لا لا أجوف فيلم بروحي ولا أروح آكل غدا بروحي لأن <hesitation> لازم أحد معاي ما أقدر ما احب آكل ولا أحب أقعد بروحي لازم أحد معاي.